<noise> Lafa miaraky am gn'andaniny an'iaho zay da dokadokafako gn'akilany ato. <noise> I koa iaho miaraky am ankilany ato da dokadokafako avao koa gn'andininy ato da <noise> magnasisy avao koa iaho aminio am raha soasoa am gn'aignandreo lafa miresaky amindreo k tsirairay aby. <noise> Amin'izay i da mifankatia soa reo da mifankahazo. <noise>